Môlamôla mitsy olo miara mitoboka aminao zaho ndray volañindreo ho <hesitation> daladala zao. Za zao nanakorontandreo amy andro aliñy. Mety añao ny mamo iñy vasa zay da heno ndreo feonao da ahiñy hoe añao mpanakorontana. Ka zaho tsy adaladala mankorontandreo zao fa za nimamo avao.